﻿Ñanoita kije jaimbegue yandepuere vaera yayajia kavi kaovireta reta, temiti iareta, sooreta jare yan jokurai yave iporata <noise> yande tembiupe <noise> oyekua.